қайырлы күн қымбатты тындаушылар
сәлем достар сәлем біздің құрметті тыңдаушыларымыз
эфирде қарлығаш экологиялық подкастының кезекті эпизоды
біз ы бұған дейін бір эпизодымызда қаладағы ы қоқыс туралы әңгіме айтсақ бүгін ауылдағы қоқыс туралы ауылдағы экологиялық жағдай туралы әңгіме қозғағымыз келіп тұр
сондықтан да бүгінгі эпизодымызға біз ақмолла облысы жарқайың ауданындағы жасыл аудан деп аталатын жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорын нұрым өмірзақовты қонаққа шақырған едік
нұрым қош келдініз
ааа саламатсыз ба рахмет шақырғаныңызға бұл студияға өте қуаныштымын
сонымен нұрым ыыы сіз ы ауылда тұрып ы сондай ы жасыл аудан деген ы менің есептеуімше енді ы бүкіл елімізде алғашқылардың бірі болып ауылда осындай қоршаған ортаны қорғауға деген ы
экологиялық жағдайды жақсартуға деген мақсатпен ы сондай бір ыыы ұйым құрған екенсіз осы ұйымды құруға не себеп болды мақсатыңыз қандай соны айтып өтсеңіз
ыыы бұл негізі ыыы екі мың он жетінші жылы осы нұрсұлтан қаласында ыыы клинсити компаниясында жұмыс істегенмін ыыы модератор ыыы джипиэс навигатор мен ы жаңағы мусор шығаратын мусоровоз дейміз ғой сол машиналарды бақылау ы тексеріп жүретін болатынмын
ыыы сонда ыыы қаланың проблемалары ыыы болғандықтан ы ауылдың проблемалары ы тең емес
мхм сондықтан ыыы бұл компаниядан жұмыс істеп және ыыы опыт дейді ғой тәжірбие жинап ыыы өзім қойған мақсатым бар еді ауылдарда осындай ыыы қоқыс жинайтын және де таза ұстайтындай ы қылдыру
мхм ы содан ы бұл клинситидан жұмыстан шығып және өзімнің ы жеке кәсібімді ашып осындай мақсат қойғанмын
сондағы мақсатыңыз ауылдардағы ы әсіресе өзіңіздің ауылыңыздағы туған өсіп өнген ауылыңыздағы экологиялық жағдайды жақсарту
иә яғни жасырын емес қазір ауылдарда енді қалада ы қоқыс тастайтын жерді бәріміз білеміз әр үйдің жанында сол қоқыс тастайтын жәшіктер орналастырған оларды күн сайын келіп і белгілі бір ұйымның машиналары келіп алып кете жатады
ал ауылда ондай қоқыс тастайтын жәшіктерді көп көре бермейміз және оны қайда апарады ондай ұйым бар ма деген сұрақ бізді қызықтырады ы сондықтан да өзіңіздің ауылыңыздың мысалға ала отырып айтып өтсеңіз
ыыы қоқыс мәселесі қалай болып жатыр
қоқыс мәселесі ыыы қазіргі ыыы қазіргі уақытта проблема болыватыр да өйткені бізде полигон бар бірақ ол полигонды ешкім ыыы реттемейді ешкім ондай ыыы жұмыс жасамайды
ыыы қалаған адамдар көліктері бар адамдар олар өздерінің үйдің алдында жиналған қоқыстарын ы көктемге қарай ы жинап барып шығарады
кейбірлер адамдар ыыы жағдайлары жоқ олардың бәрін шығару үшін ы олар ы көктем ммм көктем келген кезде олар жағады
ммм мхм сондықтан ыыы осындай мәселе болып жатыр жалғыз біздің жарқайың ауданында емес ол басқа ыыы аудандарда да осындай проблемалар көбейіватыр ыыы оны ы комунальная служба дейді ғой
иә ыыы бақылайтын ы солар ыыы дұрыс жасамайды сондықтан оларға біраз барып сөйлесіп айтқанмын неге осылай қоймайсыздар контейнерларды
ы олар маған айтқан контейнер сатып аласың сосын бізге заявка бересің сосын біз оны шығарамыз дейді
ммм қазіргі контейнерлер олар арзан емес мхм ыыы көбісі адамдар оны ыыы сатып ала алмайды
әрине сондай жағдай
енді қалада мысалы контейнерлерді кэскалар қояды ау деймін иә сонда әйтеуір
әлде қала әкімшілігінің жанынан сол коммуналдық шаруашылық
әрине ауылдағы ауыл тұрғындары ондай контейнерді сатып алып өздерінің ақшаларына әрбір үй әрбір үйдің жанына қоюға шамалары ы жетпей ы жатуы мүмкін
сондықтан да ыыы болашақта осы і мәселенің і шешу үшін ы қандай ы жол бар
ұсыныстарыңыз бар ма
ұсыныстар көп қой ыыы бұндай ыыы қоқыспен айналысу үшін ыыы жақсы ақша қаражат керек әрине
мхм онсыз болмайды
ыыы қалада акимат ыыы площадка дейді ғой қазіргі тұрып жатқан контейнерлар олар орын береді бірақ ыыы қазіргі ыыы жеке кәсіпкерлер
мысалы вот клинсити компаниясы олар өздері сатып алады өздері қояды сосын ыыы осыған ыыы қоқыстың адам басынан қоқыстың ақшасын алады
төленетін ыыы кәдімгідей бекітіліп қойған ыыы бекітіліп қойған суммалары бар ы ай сайын алынатын
бірақ ол мысалы мен өзім сол жарқайың ауданында ыыы тұрамын және әке шешем де тұрады сонда мхм
ыыы бізде ондай квитанция келмейді бірақ келетін кезде ол көктемде бір рет қана келеді общий сбор дейді олар
содан содан ы ақша жинап алады да и келеді де өздері машина тиеп тиеп жібере саламыз төлейміз то есть бір машинаға где то бес мың теңге төлейміз
ммм бес мыңнан жоғары шығады яғни көктемге дейін сіздер қоқыстың бәрін үйдің жанына жинайсыздар жинайсыздар иә сосын көктем келгенде бес мыңды бірақ төлеп ыыы алып кетеді алып кетеді иә түсінікті
ал енді бұл әрине сіз жаңа айтып жатырсыз жағады деп жағу енді оның ішінде неше түрлі қоқыс қалдықтары болады атмосфераға ауаға жаңағы өртеп жатқан кезде түтінмен бірге лас зиянды заттар да тарайды ғой
сондықтан да әрине ауылға қазіргі қаладағыдай ыыы сондай служба керек ақ
енді ыыы осылардың бәрін ескере отырып сіз жасыл аудан ы ұйымын құрдыңыз сонда қазір ы немен айналысып жатырсыздар
иә осы жасыл аудан ы құрғаныма былтыр ы биыл бір жыл болды ы басында бір инвестор тауып ы сол жақта ыыы переработка сортировка
реттеу және ы қоқыстарды шығару ыыы айналысамыз деп ііі келіскенбіз бірақ ол инвестор ыыы өзінің жағдайы байланысты ы қаражатын бөле алмады
ааа сондықтан қазір і ауылдың мәселесі ыыы қатты қуантып жатқан жоқ әлі күн дейін мусорлар бәрі жерде жатыр
мәселе бұны шешу үшін ы көп уақыт керек қазір тағы да бір инвесторды тауып ыыы сөйлесіп жатырмын бірақ оған ыыы қатты үмітім жоқ
өйткені инвесторлерге ыыы үлкен ыыы қала сияқты ыыы население ыыы болу керек
сонда пайда көру үшін
ыыы салған ақшасын ы шығарып алу керек кейін тағы пайдасын көру керек олар
ы қазіргі біздің ауылда ы проблема шешу үшін осындай ммм минимум где то бір жарым миллиард теңге керек
ммм енді ыыы барлығы да сол қаржыға келіп мәселесіне келеді
ыыы әкім ыыы әкім әкімге соққам аудан әкіміне
аудан әкіміне соғып кіріп сөйлескем ыыы ұсыныс ұсынғам
ыыы осы ыыы коммунальный службаның техникасы бар бір мусоровоз
соны доверительный управленияға берсеңіз ы кейін ыыы адамдармен келісіп договорға отырып келісімшартқа ыыы контейнер қойып
мхм жиналған қаражатқа осыны мусоросортировочный комплексті салсам ба деп ойлағам бірақ оған келіскен жоқ
ммм өкінішке орай
мхм сондағы осы сіздің жасыл аудан ыыы деп аталатын ұйымыңыздың мақсаты ауылдағы қоқыс мәселесін шешу болып тұр ғой иә
ыыы сіздің ыыы инстаграм ы әлеуметтік желісінде жасыл аудан деп аталатын парақшаңыз бар көптен бері жүргізіп жүрсіз
ы солардың ішінде мысалы жапонияда ең ыыы әлемдегі ең таза ауыл бар екен иә
міне і сіздің де арманыңыз қазақстандағы ауылдар да сол жапонияның ауылдарындағыдай қылдыру таза болса екен сондай ы мақсатта жұмыс жасау сондай қылдыру
иә өте керемет әрине құрметті тыңдармандар ы бізде осы нұрым ыдырысұлының ы идеясын өте керемет деп ыыы көріп отырмыз
әрине қай жерде тұрсақ та қай қалада болмасын ауылда болмасын әрине ы табиғат ортақ
сондықтан да адамзат өзінің шығарып жатқан қоқысқа өзі жауап беру керек яғни ы қоршаған ортамызды ластамауымыз керек
ол үшін әрине қоқысты бірінші ретте біз ы бөлек бөлек ыыы орысша айтқанда сортировать етуіміз керек і бөлек жинауымыз керек иә сұрыптау керек қағазын бір бөлек
тамақ қалдықтарын бір бөлек ыыы сонымен тағы да басқа металдарды бір бөлек батарейкаларды бір бөлек жинайтын ыыы
бізде бір эпизодымызда кейіпкеріміз болды
сонымен ауылда енді тамақ қалдықтарын ы сұрыптау енді ол ы жеңілдеу
жеңілдеу иә жеңілдеу
малға береді итке береді немесе көміп тастауға да болады
ол кәдімгідей ы ертең бау бақша отырғызғанда ы сондай жақсы ы көмек көрсетеді удобрение болады мхм
қалада енді осы ыыы тамақ қалдықтары кішкене қиындау болып тұр
ауылда енді қазір ы ауыл тұрғындары сондай қоқысты сұрыптау үшін қандай жұмыстар жүргізіп жатсыздар ы сондай ы агитациялық ы үндеу тастап жатырсыз ба не істеп жатырсыз сол жағы қызық болып отыр
былтыр мен ыыы көктемде ііі тәжірбие өткізгенмін мектептерде
мхм ы балаларға көрсеттім сабақ өткіздім экология жайында ыыы сонда балалар өте қуанды ең ең бірінші ұнағаны өте қуанды сондай ы тақырыпты қозғалып жатқанымызға көтеріп жатқанымызға қалай шешу керек керек екенін
і балалар қуанды ы кейбір балалар ыыы қалай сұрыптау екенін білген де емес ыыы содан біліп мен солай істеймін деген ыыы сол өздеріне мақсаттарын қойып нетті ыыы және де ыыы ауыл ауыл тұрғындарын і тұрғындарынан сұрақ қойып
ыыы сұрадым осындай ыыы жағдайда сіз мусорды лақтырып жатырсыз ыыы білесіз бе осындай жағдайда қандай зиян келтіретінін денсаулыққа және де ауаға ыыы білемін деді
бірақ қайда тастаймыз дейді бізде жоқ дейді ғой контейнер жоқ және де мусор шығару үшін ыыы оған ақша төлеу керек дейді і көп ақша төлеу керек дейді
ыыы қалада сияқты біз нете алмаймыз дейді
сондықтан олар ыыы осындай ұсыныс берді осындай жағдай қылсаңыз біз ыыы міндетті түрде сұрыптаймыз ы және де қоқыстарды шашпаймыз деген сияқты әңгіме болды
өте керемет іс қозғаған екенсіз яғни ауыл өзіңіздің ауданыныздың мектептеріне барып тәрбие сағаттарын жүргізесіз
яғни экологиялық жағынан балаларға ы жақсы бір білім беріп жатыр екенсіз ыыы
өте құптарлық іс
сонымен ы әрине балалар қазір біз болашағымыз балалар дейміз біз балалардан бастасақ ертең олар өскенде кәдімгідей қоршаған ортаны қорғау ісіне сондай жауапкершілікпен қарайтын болады
ыыы міне мен сіздің ы жасыл аудан атты парақшанызды ыыы қарап отырмын соның ішінде көптеген роликтеріңіз бар
ауылдағы полигоннан да ыыы видео салапсыз әрине өте өкінішті ақ ондай жағдайлардың ы орын алып жатқаны
сонымен қатар ыыы пластикалық пакетке де қарсы бір ыыы пост жазыпсыз иә
сол туралы айта кетсеңіз
қазір ыыы былтырдан бері ыыы декабрьдің бесінде ммм қателеспесем ыыы пластик ыыы пакеттерді қазір тегін емес ақылы қылды
ыыы көбісі қазір ыыы экосумка дейді ыыы биопакеты дейді сондай ыыы сондаймен көбісі айналысып жатыр
өзім де үлесімді қостым экосумка деген ыыы шығарып жатырмыз қазір ыыы өзімнің логотиппен
ыыы онда жазған жасыл аудан таза болашақ бірге қадам жасайық деген ыыы логотиппен шығарып жатырмын қазір
ыыы көбісі адамдар оған әлі күн дейін үйренбей жатыр
әрине ол мысалы бұрын ыыы дүкендерде тегін таратса қазір бес теңгенің өзін көбі ойбай қымбат деп айтып жатқаны ы өтірік емес бірақ енді осы сөмкені жұртшылық сатып алу үшін не істеу керек
оның бағасы қанша сол ы қызықтырып отыр
негізі қазіргі ыыы интернеттен қараймын және де инстаграмнан қараймын көбісі ыыы сумкалардан ыыы матасына байланысты ғой
да әркім әртүрлі сатады
сондықтан ең кем баға мың жарым теңгеден үш мың үш жарым мың тенгеге дейін барады мхм
ыыы менің қазіргі проект бойынша ыыы сумкаларды ыыы адамдарға тиімді болу үшін
иә сатып алуға ы арзанырақ қылдырайын деп жатырмын
құдай қаласа адамдар мысалы пакеттің бес он теңгеден жиырма теңгеден алатын болса ол білінбейді да иә
бірақ ыыы білінбейді де ыыы бірақ егер де бір сумкаға сегіз жүз теңге иә болмаса мың теңге төлесе жаңағы ааа
ол пакетті ол сумканы қасында постоянно болады да ыыы иә иә иә алып жүре береді
ал пакет жыртылып қалады дейсіз ғой иә
пакет жыртылып қалады да ыыы
мысалы бір роликтар болды м магазинға барамыз біз ы полиэтиленовый пакетті аламыз да мхм
ыыы үйге әкелеміз содан кейін уже ол керек емес болып қалады то есть ы бір рет қана қолданамыз
ааа экосумка қазір ыыы көбісі қолдайды ы көбісі ұстап жүр көріп жатырмын ы бірақ көбісі баға қымбаттау болып жатыр иә
сондықтан ыыы кішкене болса арзандау қылдырып ыыы сапалы сумкалар болып ы сондай жасап жатырмыз
ыыы спанбоп дейді спанбоптар олар арзан кейбіреулері айтады о бізде спанбоп бар дейді де
спанбоп деген не
спанбоп деген дорба тігетін і материал ма
сондай бір материал ыыы бірақ ол ол табиғи емес қой сонда иә синтетика і қолдан жасалатын материал
синтетика иә бірақ ол ыыы многоразовый дейді аха
бірақ ол этот і переработкаға жатпайды ол
ааа ол ана қытай сөмкелері болады ғой андай квадрат жаңағы жүк таситын соның материалы спанбоп деп атала ма сонда
жоқ спанбоп деген ол көретін шығарсыз анау аяқкиімдердің ішінде салып
сондай сияқты ол тезірек жыртылатын сияқты
тезірек жыртылады бірақ ол этот ы өңделмейді иә өңделмейді
онда ол жағы қиын екен енді мхм бізге өңделетін табиғи ыыы материалдан жасалған ы сөмке керек
яғни біз экологияға ыыы экологиямызды жақсартамыз десек онда барлығын да неғұрлым табиғи нәрселерден ұстағанымыз яғни ол ертен өңделетін болсын ыыы сосын өзінен өзі жаңағыдай шіріп кететіндей материал болғаны жақсы ғой иә
ал сіздің сөмкелеріңіз ы сіздердің қандай материалдан жасалған сонда
ммм материал лидер деген материалдан жасалған жаңағы енді двунитка
ол яғни ы өңдеуге жататын материал өңдеуге жататын жақсы екен
сонымен құрметті тыңдаушыларымыз егер де осындай сөмке мені қызықтырады десеңіз біз ыыы соңынан әлеуметтік желімізде қарлығаш экоподкаст атты инстаграм ы желісіне саламыз нұрымның адресін ыыы
нұрымға хабарласып алуларыңызға болады
сол туралы енді сол дорбаны қалай алуға болады ы нұрым сізді қалай табуға болады сол туралы айтып өтсеңіз
иә инстаграмнан табуға болады және де ыыы осы жақын арада ыыы ойын ойнатпақшымын мхм
ыыы үш сөмкені ойнатамыз
кейін ыыы адамдар алам деген болса ыыы бір сумканы сатып алса екінші сумканы тегін береміз
өте керемет өзіңізге және жұбайыңызға дүкенге барғанда ұстайсыз немесе құрбыңызға
иә солай болады өте жақсы міне осындай ы сыйлық беру арқылы да нұрым сіз қоршаған ортаны қорғау ісіне өз үлесіңізді қоспақсыз
өте керемет енді құрметті тындармандар өздеріңіз білесіздер біздің әр эпизодта кәдімгі дәстүрлі сұрағымыз бар келген кейіпкерлерімізге
ы ол сұрақ қандай тұрмыста қандай ыыы эколайфхактар қолданасыз нұрым
мысалы мен үйде енді ыдыс жуғанда анау мынау химия алмаймын ы кір сабынмен жууға тырысамын
ы сосын ы жарықты үнемдеу үшін ыыы енді бәріміз де білеміз үнемдеу керек
жарықтың өзіне де сондай ыыы көптеген ы ресурстар кетіп жатыр
ы сондай ы бөлмеден шығып кеткенде артынан міндетті түрде сөндіріп жүреміз
ал сізде қандай тұрмыста ыыы қызықты ақыл кеңестер болады сізден сол туралы айтып өтсеңіз
енді қазіргі тұрмыстық лайфхак дейміз ғой
ыыы қазіргі кезде қалада бұл мәселе өте маңызды болып жатыр
өйткені қоқысты реттеу және оларды көбісі инстаграмға салып жатыр адамдар балаларын үйретіп жатыр осындай видеолар және билбордты остановкада көріп жатырмыз
бірақ көбісі оған мән бере бермейді ы лайфхактарға
кейбірлері істейді кейбірлері істемейді
і мен негізі өзім дін бойынша ыыы барлықтарына үнемдеу мхм ы және исрап қылмау аха
мысалы суды мысалы суды көп ағызбаймын
ы кейбіреулері болады ғой суды ашып қойып ыдыстарын жуа береді тазалай береді дейсіз ғой
өте ыыы дұрыс айтасыз иә ыыы
үнемдеу керек ысырап қылмау керек сонда әрине
қазір ыыы әлем бойынша ыыы экологтар әр бір адам енді үндеу тастап жатыр ғой сондай
әрбір і тұрғын жер шарының тұрғыны ыыы яғни үнемдей алса үнемдесін
дүкенге көп бара бермеу керек киімді көп сатып ала бермеу керек соған үнеммен қарап
егер де менің ы киім ілгішім ы шкафым киімге толып тұрып мен қайтадан киім алсам ол бәрбір киімде тұрған не дейсіз ғой бірақ ол оның да экологияға әсері бар екені і анық
сондықтан да құрметті тыңдаушылар нұрымға бүгін рахмет айтамыз осындай өте қызықты әңгіме болды
нұрым рахмет сізге де рахмет
келесіде тағы бір эпизодтарымызда арада айлар салып тағы да кездесіп қалармыз
қош болыңыз сау болыңыз
ы құрметті тыңдаушылар сонымен қарлығаш экоподкастының бүгінгі кезекті эпизоды ыыы соңына жетті
бізбен бірге осы нұрымның әңгімесін тыңдағандарыңызға көп көп рахмет
і келесі кездескенше сау болыңыздар